Aheirin, ahe buaha, ahe bu kya, ahe bu anyen, ahe butomo, ahe bu tyrn, ahe bu foho, ahe bu fotara, ahe bu ofyen, ahe okpo, ahe okpolatet, ahe okpo laaha.